Maɓɓitirgel holbaaru ɗo kam taa a takka ngeel to holbaaru, ngeel ɓoylito, ngeel nannga ombo gel ngel, ngeel ɓoylito ngeel ɓoylito, ngeel itta ombo gel ngel, ngel maɓɓita holbaaru.